Ka shumë lloje mobiljesh, si divan, karrige, tavolina, krevate, dollapë, komodina, shkresa, rafte dhe pankina. Çdo pjesë mobilje ka një funksion specifik dhe kontribuon në estetikën dhe funksionalitetin e hapësirave të brendshme.